To mɨn ɗo rayuwa nuwɨn shawara ba mɨn kiyaa ji tɨnlokaci bamɨn musuluntau bayan lokacṫ bamɨn musuluntau naka lokacɨ mɨn data canna gwamnati kwafe mɨne ɗɨma tir kuciya, naka lokacṫ a pɨnama mau to je mɨne ɗɨma shawari ɨna tɨvan niwan mɨnfa akamata mɨn zuwa can nakɨn kɨnai kuma tlɨmma dɨ goyan baya. To tɨn dage mɨne zuwa can nakaka. dage mɨne piyau mɨn mar rayuwa nuwɨn a rara ba mɨn data canna gwamnati hamba zai jika conakɨn mɨn mata ɗɨma sha. awa ɨna canna gwamnatiyu, gwanda mɨn ɗɨma can ba ghamuwɨn arara amfani domin ndɨ kɨmayakɨ lokacɨ.